Es un aparatu letrónicu en que se meti la ropa lixosa, l'añidis los polvus i nun ratinu la sacas lavá.